So mi fuddai yahdu feere e nder wakere ladde balere, mi tefai ndiyam, nyamunda e leymaru, nden magaani ngam nyawu, ndem mi tefa laɓe an mi jogo, saboga majjeri yannde.